Ñáan wundo wund kaleenţ kañan, unjokú cíţí, ufule, undíingá, na unkañ, ná <hesitation> ujakiŋ dí uwíin injí. Ñáan këleenţ injí win de kaleenţ, këleenţ këwáanţ, mante umiñi bëdiriŋ wíbúkuna wí mante unjaku, mante undíingá, mante ufule.